أول وظيفة ليا هي إني كنت نخدم في سنتر تابيل والحقيقة ما كنتش مستمتعة بيها برشا على خاطر الوقت كان برشا وكانت ياسر متعبة هو صحيح نجم نحكي مع العباد وكذا أما كانت حاجة ياسر متعبة وياسر هكا تاكلك من طاقتك ولخلاص ما كانش باهي برشا.